Ba nyimbi boh nyu kusu loppi muru boh muko n dobna nshagli gumi nnpagni ba boh ntugi mini na ngaba ya wuni ni minam ba boh ntug mini pagh bah boh ntugi mini pagh bah mishe birah ki tigh min am a nza kin tabam gimi npagni, a mi kene mu nya kene mele ni in gabama pore yamba in gabam gumu yamba yagle kunam wo yi, boh a dob wuni yamba yete yagh kuno ba a mwe muri ntan puro ka bomoh ya kumna bwa a ligo ligo ya kumna boh a tolloh <hesitation> soroh a ligo ligh ya kumnah bwa tolloh gu tur punam ka ya kur punam ya kumna, bwa tolloh mun tarafi, bwa tolloh mangoro a mi ka kyene a ya ga kure ya kumna, boh a doboh nanah ya pagh ba pagh yana da ma ya wawuni ka shagli pagh gu kuro teba mele ni zumza sum ni zumza doboh ka minah ba tebeh yamba tebam yang gumi npaghni. Mun ya nabi na mbongsam boh ko yen logoh a muri giri ku sub om gumi su paghni mu yaghni kunisum mu yaghni kuni mu mumsum, yaghni kuni kafgisum, yi yaghni kuni bamu wosong a yuwa zumza kam, ba boh a yuwa gaba gumu do nari boh a tugha a shagk ma a'a ni gimi borah kaghisum mini ninghni ko kuma gimi bamuna paghni. Na kui liga mishe birah boh ndobna nanah nyimbam bih a yank am mele nib oh nya baghri nzugu, boh a yankam kila boh nkyam wu bam nzang a ɓangha ningh minam ku nwawa y aba, a go i ninghe minam wa poro, in wawu lighe ba kare nil eh kase ni lameh amma mele nil eh kare ni lameh amma mele ni mu liti ni in wawam lig liga in wawam tol gu kuro a muram amma bore inya yel yele sai i nyebam, bora in dob na sai gumi nyiman nyebam boh ndobna sai gimi bah nyibi nyebam boh ndobnah sai gimi ngyam ngebam mele ni dompib a bira a giram, musam tere In tigh gi birah kam ba, amma mu a birah ba mele ni in bollam pagh gi kunam in bollam pagh gi kuro inya pagh debogh lkuro, inya kang nzugu, inya <hesitation> fwa mbang dom pib nyaka paghe in bol poroh mogho kam ba nya wol gotogoh kuro, nyakam pagh ngeh zang bangna mini ni gi kuro dom pib nyaka paghe, inya nai yamba na mbongsam, bah nyimbi booh mpuro kusu yu kusu pagh gi kuro, debogh boh a pagho debogh boh a lemmoh tasah tungnun ya malla, boh a kango nzugu ka temmo tasa lum ya mallah, da yeno ka dobh bugo kammina bas u puro, ku su pagh gu kuro muna ya yagh kunisum, melle boh a yaba pak gu kuro bay a maba.